Ja ku taja ku color io vitnaa ja io color verde ja color niuun, kue'e, morado, ja kuaan ja café tiuku io ja color blanco tiuku io maa color vitnaa io color de madera io color ñuun tiuku io jiaa maa color io vitnaa.